St'ani sun andait al mar, ën Italia, ënt le Marche e li a i era 'na bela spiagia cun tantu sul, ën po caud, l'uma faticà ën poc a ste li a fe ël bagn, però al era propi bel